Kué há ndina nú, hé tinu tinu yo'ó tida ñono yu tinu, tinu nrea ndéa nida ñadingui he xanio ñunu yo nrea ngue xhin dea dea tuxi inka ku di'á kon di'á kuxhi iin di'á kuxhi inka, luxhi kondiaxhi nu hu inka xe- xe yoxu ku perá, pera de yute yonguiá dangui dayo'ó pera he inka kuxhi manzana ngue manzana nguichi nguayo, ha uni xhi ña yingui ña yo manzana inka fruta kuxhii menbrillo uku di'á di'á tiá ndangui menbrillo xa inka kuxhi toronja, ko ña ña ñanguidii iin toronja kó ñaña kuituxi, he xuku kó yo hyo'o uu oni oxi ña onxi koo dina nuko xhi yota nguatika yota yo'o mispero ko mispero xano ninangui, xhichi ngua nguidi nispero há inka inka na yivii yo guayaba luxhi o ñadii adii kó ituxhi ko itu ini kuxhi ha kuxhi luxhi ko ña-ñadii nguaxhi kó xuku fruta xaño ñonó nrida xu kuxhí.